والله يا صاحبي، لو أجلس سنة كاملة من غير كهرباء أول شي بسويه، أسوي لي نار في الصالة، وأجلس أقص حكايات لأهلي وجماعتي، وبعدين يمكن أتعلم كيف أصنع ألعاب نارية من الخشب، يا أخي، لو ما في كهرباء بنرجع لأيام زمان نسهر تحت النجوم نسمع قصص الجدات ونلعب ألعاب قديمة، بس أكيد أول شي بفكر فيه، كيف أسوي فنجان أهوة على النار؟.